Ndapa nda'a papaya ján ndita ñojan kuu hi puntajan kuan jani janijan, kandivaru janadachiro chino nro xhian nanchiya yanikuchi ke'e ndute noján chexhio kuvita, nduchi najan chinduta nujonró njiniro njiniro tenonro nuu kua kununi chindakadiro este nuu ñoo ho oko, oko kava oko minutu kavatunro chita'a yaniju najanru chino'o njonro ñachi kononró la este dunitu aceite balsimo jan nonro nui, ya'a na ya'a kava'a tunitoro tunitoro uneniro kaninro no'o noyaniko yanikuchi ndoni kaini xo'o iho ho ionka unxhuku unxhuku, njonoro konoro nui na'a nani yuku yuku tuu ndana tundana tundana ikaniyo na'a njonoro nuiyi, njini tunrio nina nakukoyo nichiduu unitun ndute ján ononro no'í chikuu niku nikundake kenuni tuduu tunuu tunonro ndakero chindakundu nikuntaro nachinuru, ojonro kikero ndanuu nduu kunu chajan chintunuru nuu onduni nuuxhijan okaja tunro no iho, na kuvidii laxhi uhe nadakuru nuu ndu nduku neveró chikure kuentaro nikanun nintaján.